Kimmähe ahviq, eriti simpansiq, kiä ommaq esiki tüüriistu pruuknuq. Vai sis ka näütüses delfiiniq, kiä mõistvaq egäsugutsit trikke tetäq ja ka umavahel suheldaq.